التدريب التدريب يا خويا حبيت تتعلم تحسن كتابة الكتب عليك بالتدريب تدرب صباحا عشية اقرأ الكتب اقرأ كل- <hesitation> يعني انواع الكتب وتعلم اقراء الكتب على كيفية قراءة الكتب وكتابتها سوف تتعلم جيدا انا متاكد